हमे मलेशिया की संस्कृति के बारे में बहुत कछु पता है हम मलेशिया गए हैं। और इत्ते को बहुत कछु पता है। यहाँ जाने कित्ते धर्मन के मानो जात है जैसे कि इस्लाम इसाई धर्म। हिन्दू धर्म और बौद्ध धर्म इस्लाम यहाँ को सबसे बड़ो धर्म होत है। मलेशिया में रहने वाले लोग मतलब जोन की मलेशिया में रहै वाले लोग हैं। स्वदेशी के ज़्यादा मानत हैं, स्वदेशी जनजाति के लोग होत हैं। जोन की आज भी मलेशिया में मिसत्री कारीगर भी ज़्यादातर हैं। और उत्ते की संस्कृति में अच्छो भाग निभौत हैं। मलेशिया को मिनी एशिया कहो जात है। जैसे कि एशिया में बहुत सारे धर्म और देश हैं। ऐसे ही मलेशिया में बहुत सारे धर्म माने जात हैं। और उन्हें बराबर सम्मान दाओ जात है। एसो नहीं है कि कोई धर्म को कम सम्मान दाओ जात है।